د آسونو او خرو ترمنځ توپیرونه، آسونه عموماً ډیر اوږده وي، اوږدې پښې لري او اوږد سر لري. خرونه بیا څې دي لنډې پښې لري نسبتاً نسبتاً آسونو ته کوچني دي <hesitation> آسونه تیزه منډه وهي په داسې حال کې چې خره بیا آهسته حرکت کیي.